Aon fataon-drô bengy àby io zen̈y manonga an̈abony bongo. Vitin-drô baka zen̈y tain̈a fa sipesialy amy raha zen̈y. Avô irô Koa zen̈y man̈ana matanjaka zen̈y rô amin’ny nofotron-drô ao zen̈y. Bòakaio irô manan̈a ekilibra, araiky tain̈a ny mampihaiky olo maro in̈y zen̈y ekilibra-nany io.